אכתר חאג׳ה ע׳ריבה וקעת לי כאנת יואם מן אלאייאם כּנת פי אלסוק ופג׳אה ואחד שׁח׳ס ג׳א נחיתי וקאל לי שי חאג׳ה בלוג׳ה English ואנא מא מפֿהמתש שנו בקא יקול, מעא אלוקת כתשׁפְת אנה בְע׳י יסאַעדני עלא אכתיאר מונת׳׳ג מָעְיִן ולכּן אלע׳ריב הו אנה כאן יעתקד אנה אני אג׳נבי, ד׳חכת בּזַאפ עלא אלמוקף חְסִית אנהום מן ע׳יר אללוג׳ה ואלמדאייר כּיכּון אלתפאהם בּין אלנאס אכתר מן מוג׳רד כּלמאת.